أفضل البرودة الشديدة، ما أجدر يعني الحر ما أجدر عليه بصراحة، إذا كنت بردانة، بتدفى، يعني بلبس أكثر من قطعة وتكون تدفئني، لكن ما أجدر الحر بشكل عام، ما أقدر، ما أبغى ، ما أحب.